Aloa eh a bròscia a l'é un tocchettin de fî de færo fæto à u e ch'o se infia inte unna machinetta appòxita e quande se sciacca a machinetta, questa u a se infia inti feuggi e a se ceiga derê e i feuggi arrestan insemme.